Mampiavaky gny zebra sy ny soavaly moa zany de mazava hoazy ny zebra kolerany zany de fa ataotsika hoe noir blanc zay zao voalohany zay, tsy nahita soavaly ndraiky aloha hoe noir blanc mizarazara. De faharoa magnarakaraka zay zebra ko malia zany hoe tsy afaka <hesitation> vao antognon'olo zany izy tonga de milay sahalan'ny hoe soavalilia zany am'fomba fitenena, ny soavaly afaka bekoinao, afaky dengainanao fa gny zebra tsy afaky dengainanao. Zay gny mampiavaka azy amin'ny alalan'ny kolerany sady izy koa malia tsy afaka antognon'olo vao mahita ataotsika ohatsy hoe tôbily na olo fa milay ny zebra fa gny soavaly afaka magnanto anao ary afaky dengainanao zay ny mampiavaka anazy.